La misy an'izay sa hoa da e mamaky boky, satria io manko raha tena tiako io, mamaky boky, la ohatry valabalaky iny magne mitendrintendry guitare mitendrintendry, satria igny koa moko raha ko tiako tiako igny mba iaho raiky avao egny tsy raha misy olo miteno ana, na matory se, matory ah misy raha hafane misy sara hafa ankoatrane matory avao koa sa rô.